A nako woma paku mane kai ofi manege wo lega o wolega osi sokonoke magota apaka magota i kia i totogoini bolo ikia i ja mumujutu nako ja mumujutu manege okia womartel dika sokonoke lo duru wosi meta osi wosi meta osi ma keoka keoka wo paku manege wo martel <hesitation> keoka wa paku manege wa martel nako gilou oka mane ma gilou mane wosi tanda osi wosi tanda osi aje ma woma paku lo ma gilou ibeluka lo nako ibela <hesitation> ibelaka kai belaka ma paku mane wosi bungkus deo kia de kartas la ma kia ma gota de gilou mane ibelakuwa sokomanege.